Ikhiin a̱kuáan tsúꞌkhue̱n mbiꞌñúú, <noise> <hesitation> a̱kuáan, <hesitation> a̱kuáan lélo̱, ikhiin xu̱kú tsúꞌkhue̱n <hesitation> naꞌphi̱i̱ iná, nune̱ snuꞌwee̱n naꞌphi̱i̱ inúu ixe̱ ixe̱ láxa̱, naꞌphi̱i̱ máꞌ <noise> ixe̱ láxa̱ mangaa inúu ixe̱ kafée rí inúu ixe̱ kafée. Jamí xúꞌkhue̱n máꞌ inúu ixe̱ ra̱mbo̱ naꞌphi̱i̱ mangaa nuni̱i̱ snuꞌwee̱n ikhaa. Mbá tukhu rí máján máꞌ rí máján nuni̱i̱, <hesitation> máján yuskuu̱n, <noise> ikhaa rí nune̱ ꞌnduꞌ mi̱jna̱a̱, ikhiin a̱kuáan tsúꞌkhue̱n mbiꞌyuu i̱yi̱i̱, i̱yi̱i̱ mbiꞌñú iñúú a̱kuáan. A̱ꞌkhue̱n juun nuni̱i̱ ndii̱ꞌ rí <hesitation> nuni̱i̱ ndii̱ꞌ ná awúun ju̱ba̱ꞌ agoo ju̱ba̱ꞌ mbayíí, nu̱ra̱xi̱i̱ ikhaa rí inúu iná rúꞌkhue̱n, ikhaa rí xó wíxo̱o̱ꞌ iná rúꞌkhue̱n juun, naꞌphii̱ ikhii̱n, naꞌphu̱u̱n máꞌ ru̱dúu̱n mangaa a̱ña̱ꞌ. Máj́ii̱n máꞌ mangaa ído̱ inúu rí <hesitation> ma̱ga̱jnúu̱n go̱nꞌ rí na̱ráka̱a̱ ruꞌwa a̱ꞌkhue̱n tirijma̱, tiriatsúu <hesitation> asndo akho̱ nothon naxnúu ruꞌwa rá, nangúun iya ná rawúu̱n ikhaa rúꞌkhue̱n juun, <noise> nagájnúú tsí ru̱dúu̱n a̱ña. Ndaskuu̱n mangii̱n, buéna̱ máꞌ mangii̱n, máján máꞌ yaꞌdii̱n magii̱n, na̱gu̱ma mújúun ña̱wíi̱n jamí xúꞌkhue̱n máꞌ mangaa, na̱gu̱ma mújúun yaꞌduun xúꞌwí, neno̱ nago̱ꞌ inuu i̱fui̱í wámba̱ rúꞌkhue̱n, ninu̱u̱ ná xúba̱ ixe̱, <noise> ga̱jma̱á duun xndú ndasko̱ꞌ máꞌ mangaa. Ña̱wíi̱n mangaa naꞌne mújúun na̱nda̱wo̱o̱ ga̱jma̱á ñu̱u̱ ga̱jma̱á máꞌ yaꞌduun xúꞌwíi̱nꞌ. Naꞌne mújúun ná na̱da̱wo̱o̱ꞌ jma̱á ikhaa yatso̱. Na̱gu̱ma ña̱wíi̱n, ikhiin tsí a̱kuáan tsúꞌkue̱n, <noise> xí ná <hesitation> ma̱g <hesitation> ii <noise> thanúú xu̱kú tsúꞌkhue̱n rá, ná xó wéje̱ ixe̱ láxa̱ rúꞌkhue̱n juun, tsíyalóꞌ mone̱ gámbúu̱n inúu ixe̱ láxa̱. Na̱gi̱ꞌma mbá i̱yi̱i̱ꞌ mbiꞌi o xtóo ro̱to̱ na̱gi̱ꞌma naxtuꞌwájma xtóo ixe̱ láxa̱, ixe̱ láxa̱ rúꞌkhue̱n juun ma̱xátsimúu̱, muchi̱kuii̱ inúu, <noise> ikhaa ixe̱ láxa̱, o <noise> ixe̱ líma̱ na̱gi̱ꞌma ikhaa xndúu ikhaa xtóo rí <noise> nutháán ikhaa kóka̱, rúꞌkhue̱n juun na̱gi̱ꞌma, naxtuꞌwajma ne̱ ikhaa jngó ma̱xátsimúu̱ ná xtun <hesitation> jayá rangútíguu̱n, tsini̱i̱ guéño dáño̱ xúꞌkhue̱n rá.